பல்வேறு துறைகளில் எண்ணற்ற தொழில்கள் உள்ளன. சுகாதாரங்களில், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருந்தாளர்கள், பல் மருத்துவம், கால்நடை மருத்துவர்கள், மற்றும் உடல்நல மருத்துவர்கள். கல்வி, ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள், வகுப்பாளர்கள், கல்வி நிர்வாகிகள் உள்ளனர். படைப்பு துறைகளில் கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், இசைக்கலைஞர்கள், நடிகர்கள் புகைப்படக்காரர்கள் ஆகியவை அடங்கும். தொழில்நுட்ப தொழில்களில் பொறியாளர்கள், கட்டட, மென்பொருள் டெவலப்பர்கள், தரவு விஞ்ஞானிகள் மற்றும். வணிகப் பாத்திரங்கள் மேலாளர்கள், கணக்காளர்கள், நிதி ஆய்வாளர்கள், சந்தையாளர்கள் மற்றும் மனித வள வல்லுநர்கள் ஆகியவை அடங்கும்.